I grew up in robertsport and how it was like when I was coming up things was not like now things was not easy we grew up by the sea we always find ourself only on the beach but as time go we find like people coming joining us enjoy the water that we enjoying like the ocean so my whole activity is in robertsport I grew up here and by the ocean.